المسافة التي يمكن أن أمشيها في يوم واحد تعتمد على عوامل مثل اللياقة البدنية والوقت المتاح، وعمومًا يمكنني المشي <hesitation> بين خمستاش إلى ثلاثين كيلو متر في يوم واحد <hesitation> إذا كنت بمشي بوتيرة معتدلة، ولكن هناك بعض الأشخاص النشيطين يمشون مسافات أكبر وفي وقت أقل <hesitation> لعدة أيام.